Fombafomba ten̈a ny haiko ataon-drô la Fransa àby iô ndraiky, fiarahaban-drô ze araiky man̈ano bizoa amin’ny fify in̈y, ia, karà iny. Avô aminjay <hesitation> irô koa zen̈y ten̈a ny malaza amin’ny resaka divain. Ia, araiky fihinan̈ana an̈y in̈y koa zen̈y ten̈a mampalaza rô.